जब में जंगल के बारें में सोचंतु तो मइये मन में आन्तुये अमेजन। अमेजन जो है वर्ल्ड को सबते बड़ों जंगल है। अमेजन जंगल ब्राजील देश में पायो जान्तुये अमेजन के जंगल में बहुत बहुत तरिका की प्रजाति पाई जान्तिये। हमे अपने जंगलन्न को सुरक्षण करनो चाहियेन चूंके जंगल ही हमरे इनवायरन्मेन्टैये बैलेंस राख्तायेन। और नाहीये तो इनवायरन्मेन्ट ज्यादा खराब है जायेगो।